he mea nui ka ʻohana i ka poʻe pilipino, i ka moʻomeheu pilipino he mea nui ka hoʻomana. akā ka hoʻomana kākolika i ka poʻe pilipino ʻoiai ua aʻo ʻia e ka poʻe paniolo, ka poʻe kepania i kēlā ʻano hoʻomana kākolika. no laila ka ʻohana ka hoʻomana kākolika a me ka ʻai kekahi.